जो यो अल्जीरिया देश है नि वहां को एक सबसे बढ़िया पकवान है जिन्हें अपन भोजन का रूप में कावा। ऊ को कई नाम है खुस खुस । ई खुस खुस ए आसा बनावे जसा की भाप रेवे नि उ मे पकाकर मांस मछलियां डालकर सब्जियां के साथ में बनावे। <hesitation> फेर टमाटर को सॉस के साथ में ई खुस खुस ए चटनी के साथ में कावा। ई देश में इस पकवान न बहुत ही चाव से खावे है।